Wanusə gəgən sosai may kə tom duniya ryə abə sə wobəl ani may wombini ura ge ritələ wanu səɓaɓa, tom tomsə ɓa mere aa worə ari rə. Gawni dəlgini mabu bəni wanu kan, ama tomsə wobəntə may re bəkə ari, úrkə ren wakəgə maŋ gəəni bə rey ren gakə gəənsə. Kən wakə wan ya fú, may piya fú ən mari wani. So tomsə ɓikəntə. Ən niŋ ani bə aa zozon ko niya may kə do tomsə aa worə ren dəlgəgə may gəəni, ren tomkə wanu aa gərə ani. Ani kə aa gərə. Ama kə ren bəkə tomsə ɓikəntə aa waku wan. Waa ai kə i rew pawsəgə nay ən kai waa ai may wombi-waa ai may wombi, ama waashe sə kə dəlgə dən mabu, kə nátənan mabu wai gawtəl wanə aa re gəkərə. Musa pa abə aa təə ən kai waa ai kə aa worə. Ama tomsə ɓikən tə mə kə mə kə pe pen may nə gəənsə, may piya bə ka garə ka təə ən kai mo waashe ai kə waashewombi gəbini irem pawsəgə nay waa ai ká. Baazum, baajiwlə kə pawsú nayu waa ai ka baajiw kə pawsu nay. Niŋ ani bə mimin zo gawləl én dəl iyə-dəl iyə al kə gə ən niŋ ani. Niŋ ani bə én gba ɗaya aa gaw én ghəl guru aa gaw gan nə wombəl aa kən tom tomsə gəbəntə dəl iyə abə aa ren gawkə mabu ɓikúnú. Ama akə tom tomsə a worə ari are tomsə areye gəsə gərə. Gamnini aa gaw gawrəl wombəl nə gəbə. Wombəl nə kə mə ren nasəgə may gəəni mə kən wakil mə ren gúkə dikə ryə mə rew ren rwi dənəgə. Mə kən wakə ko may a garəm ai ni, may kə yaləm waa ai, wan ani kə mə bə, ko may gəə ai wan ani mə bəu aa gərə, məren-məren ɗakə gə tol, mə rew ren zaysəgə. niisə rem təəsənə ani, kən təə səm nə kə mə kən lúú kə mə təəsu əmən úsoko. To ur aagərəm aa gəəre ən pat guru. Tomsə wombəntəkə age akə bə kərən ari ba.